اه ديما ندير فيها ندير جيلاطى في الحوش، أول شي نخفق الكريمة، اه كريمة تكون نوعيتها تكيلة وأصلا نزيد نخليها تكيلة، نصب لها سكر وفانيليا ومنكهات يعني، ونخفقها نقف نخفقها لعند ما تبدأ تجيلة تجيلة معايا بعدين نصب الحليب المكتف المحلى ونحرك المكونات كويس ونحطها في وعاء ونغطيه بالنايل ونحطها في الفريز لمدة ست ساعات.